Isiku yanje, yandayatsa khusherekea ni isiku yaya chrismasi isiku ya nyasaye khwilvulwa isiku ino avantu vanyichi vali vakiristo vayanza khusherekea sana. Isiku ino avantu vosi vari vakiristo khwamina khuri yesu nali nyasaye yevulwa isiku ino, isiku,, onyalanga makanisa manyichi kaa. Isiku ine katsitsanga kakanonga isiku ino vatsitsanga mukanisa, vasharekea, khokama esie, kama mukanisa yewache. Khuvetsa isiku yeneyo khuvetsanga nendeee, kwimba khushiniru nyasaye, nokhwimba khonokho unyalango amakanisa ketsiee. Kama karano kari, makanisa sii. Karano khutsia ivyeni vanyole wina avere mukhuranga khwimba nomba khushina, sa- esie eyatsa isiku yeneyo sichira ndayatsa khwimba nende khushina enyatsanga sana isikueneyo niyitushire etsie mukanisa. Nimbe, khandi ndenyanga eeh, nikhurikhumba efwe khuve elikanisa irefulivurire khunyore tsizawadi alafu isiku yeneyo khandi evetsa isiku kila omuntu yayanzire sana, onyala isiku yeneyo avantu vaaa isiku yeneyo sichira niyosiku yovuyatsi, vantu, vakiristo, efwe kama vakiristo khwaminya khuri, kachira nyasaye yevulwa ovwori vwefu vwakhukhorire vwosi. Vulatsa vusamehewe kachira, yesu nyasaye uno atsitsanga baadae atsitsanga nasulubishwa, sa isiku yeneyo khuyanzanga sana sichira efwee, khukholaa uvwoni, uvwoni vwefuo vulatsa vatse vatse <hesitation> vatse vakhusamehe, khandi isiku yeneyo vakaristo vanyichi, varumishiranga isikueneyo khukhonya avantu vakhenyariranga tawe. Isiku yeneyo, ololara omuntu kamaa unende etsinguvu tsinyichi, utseokulekho inguvu indi nomba ovukulekho inguvu yiyo yawayanza ondaka. Weresie omuntu wakhakulakho etsinguvu tsindai tawe, khandi onyalanga avuntu vateshere ofwakhulia funyinji vayirire avantu vakhenyariranga tawe khandi onyala khunyola khandi, vaaa khuvenzanga nenole avalwale mwosipitali khurumishiranga isiku yeneyo, okhuchenderira avantu mwosipitali, khuvasarira, khuveresie matumaini kokhuona, alafu khandi khukula enini. amatunda khuwaiyire, eshakhulya. Sharanyala khulya khuvayirira, nitsiritsisende tsokhulipira ehosipitali yeneyo khularusia khuvalipire, khandi olonyala ombu uhuvetsanga nende vantu vafungwa vavetsanga mutsichela, khularumishira isiku yeneyo khandi, khutsiekhu vachenclerise muchela, khuveresie matumaini khuvavorire khuli, atanori muchela muno maisha kako sikawere tawe. Kashiikashiri nyasaye, ashiritsa nende enywe, sichira nyasaye yevulwa vulano mutsa, mulasamehewa makosa kenyu, nawulava, vavavarusia khandi muno, khandi nikhuri muchela mwonomo. Khuvasariranga khuvairirakho fwakhulya khuvayirirakho afundu fwokhurumishira kamaa kama esavuni, ofundu futititi fwokhulya fano etsii, etsinguvu khaa etsinguvu tsokhu ufularo fwokhufwala mufulenje, nivalii <hesitation> nivenya khandi ovukhonyi vundi khuvakhorire vusi. Nikhwakharula iweneyo, khutsitsanga mutsingo tsa avana vavula avevuli nomba vavula iwavo tawe khandi vosi khuveresianga fwakhulya, khwimba ninavo khuvakhoriranga tsa fundu tsa fwasi fwavalenya khuvakhorirekhu, khandi venye khukalushayo isiku indi khuvaleshe nivayanzire nivali nende kila eshindu shavenyire nikhukalukha iwefu, fwesi khurithike nende makhuva kakhukhurire awenayo, khandi bila khwivirira khuchenderira vashere nende vasakhulu vali nemiaka nemiaka minyichi, vekhenyerirwa khuchenda tawe. Khuvachendariranga vosi, khuveresie tsa ovuyanzi vwa venyangui khuvakhoriro tsa kila eshindu shavekombire khuvakhorire, khuvaleshe nivadi nuvuyanzi, khandi usiku ya- ya yesu khuvulwa, khandi isiku yeneyo, khwikhalanga nende varina refu khutsekho avandu wavechezianga afundi kama mesium, namba wemimpayo chivetsanga, khwikhale ninavo vulayi, khandi isiku yeneyo kama vakiristo ivetsanga isiku yokhuyanza, khandi isiku kanza vakiristo ivetsa isiku yaa muntu niyakhukosera omusameho, khandi isiku yeneyo ilavayakhu <hesitation> yokheresiakho murina uwo ezawadi, ola olaki kisha kila omuntucyafurahie yavere ovulai